فبروري لنډه میاشت ده، خو د مینې سمبول هم ګڼل کېږي. د ویلنټاین ورځ پکې لمانځل کېږي. یخنۍ لا دوام لري، خو د پسرلي نښې راښکاره کېږي. ما ته دا میاشت د تودو احساساتو او ژور فکرونو وخت ښکاري.